Na jadi ye tosi manuq e <hesitation> nisseng ga punnana na yetu manuq e nisseng punnana narekko abiasa-biasang narekko ri rekeng onronna maddeppa ipaddeppa ri indoq na ye koro bola de se- engka tau rekeng paraka- parakai na ko nitu monro narafi sia maloppo na maderitu engka manuq <hesitation> yappessang jokka sappa anre ri saliweng <hesitation> nalisui alena narekko <hesitation> mageribi ni na jadi yetu kan <hesitation> manuq e maderi to atau tuli ipanre ri punnana jadi koniro monro abiasa-biasanna koro monro <hesitation> abiasa-biasanna nara- narekko ele i <hesitation> ko ele i motoq ni manuq e na kan nissenni yakko ele i engka ni punnana lo malengngi anre makkuto na nappa nalleppessanni yakko pura naleng anre massappa si anre ri saliweng yakkosiro mageribi engka punnana losi pattamai ri kandanna <hesitation> losi penreq i ri bola de na jadi <hesitation> yero manuq e koro monro abiasa-biasanna apaq ku mageribi losi panre ri punnana jadi ero manuq e <hesitation> nisseng lesui alena <hesitation> narupa punnana namo to mabela jokka tetteq to nisseng yehe bolana yehe nonro nalesui apaq toli nita <hesitation> punnana malengngi anre na yero dua de wettu ele sibawa araweng na jadi yenaro manuq e <hesitation> fassabarenna naissengngi punnana